Ni'i minkuxuk ni'i jajkoxukëyëp uk a'ax jadun a'ax dun i'ixë në ko'o a'ax jedun uk nyëwodubëkyë jadun da a'ax jedun myëdyakë ada'a.